किण्वन प्रक्रिया म खाद्य पदार्थ अउ। पेय पदार्थ के आर्गेनिक कंपाउंड ल तोड़ के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाथे। जेकर वजह से ओकर टेक्सचर अउ फ्लेवर बदल जाथे।